To, wal rezai mai Sinuʒa, har ma ma sinalhu ɗi ngin Sirzakwayu, masin dai Subu Lthini ba cina khin yan khina gyiʒai, ko Sisirakhi Subana, koga wi wiyani bu hyi ndaka ɓulawi, ɗin dai masina subu Lthinyai yi ba Umma ci ca walai, to dinnan gma tuɗaɗau ta daɗau ta daɗau, Sai mapi reʒai, riʒi gma cici ca daban, hyi mbuyani ba U’mmuʒa, ma suniLtha, cici ba hyi gma maLthina khin cici, ya Umma wita wuyan wani khin cici amma reʒi ma SinaLhu ɗi haru, gwamani ba ma sini reʒai, yani bu ya Umma khi cici na gma gwamanai ci shiki ma ca, ca ca askhi wi Lthinau, gwamani Ya Lthina La khin Sirni ti wanʒane winu en-in, ya Lthin be gwamani khin reʒai, ghingin ci sapi biya kuɗi kadi khiyakhi gwamana koga waɗa P’a wi-wi injikhin khimahyina tighi Sinna ghana we-e reʒi iyakhi yaddi ma SiniLthibe.